لا طبعا، أنا أفضل الجلوس على الأرض. أنا أفضل الجلوس على الأرض-أنا أفضل الجلوس على الأرض. أجلس على الأرض كذا، أكون مرتاح أمد رجولي. ما أحب أجلس على الأرائك، ولا أحب أجلس على الكراسي. أبدا، أنا أجلس على الأرض-أنا أحب الجلوس على الأرض؛ لأن الجلوس على الأرض ده افضل يعني وكذا، وأرتاح.